<hesitation> Ɓii aadama dañan ko paamuɗaa e muuɗun, kaa a waawaa faamude mo o fuu. Sabi ɓii aadama ana luggiɗi sanne. Aɗe waawi jon kaa, wakkati nde ngonduɗaa e makko ndee, paamaa e yoga e taguuji makko. Ɗoo e makko waylitaade. <hesitation> Huunde fuu ko laatii ana hawjee, ana jikkanaa reenaade.